Ni ga mamaat ataah labina saraga aaizina bina saraga madina. Nana saraga papa zi- na mataan madina maan mama zi- na mataan nonopai araan di maxus yah xo yaya rete savaga ka suruk ko yaya ravin saraga madi wiang izi ataan madina. Araan di izi yah xo di gat yah amun funalak sinandia nana saraga xo afnalik sinandia ok nana saraga ka waan ma ka maxus ka soxot ko papa saraga papa saraga inakkula la lamaan takip abina xi- na inakula nan sait inataan ambah. Maah araan di maaxus yah xo di voxin amun funalak sait ni afnalak sina dia araan di laak ni xo la ga startim aschool saraga grade one tananga labina ma xo kanaf grade grade six. Grade seven ko ga waan ataan fissoa maah ga wokim a grade seven maah grade eight saraga ataah. Ga vanong ko grade seven mah grade eight saraga ga suruk a space apaan utu di piaat gana wut skul ataan utu singsaxai nana maapapa kawit di naf dina resin ni wut la utu di piaat abma ga puut izi xare mah. <hesitation> gana kainkain soan kana balaas ma kawit di soxot yah gana waan lawalau sinanda mah di marat ramarat ya xo di waah resin ni a kula di waah raa- in <hesitation> head master inan madina high school xo ka selang a space saraga xo di resin ni xo kula maah ga school. Ga wokang grade nince, maah grande ten arran ga vanong la skul xo ga wut izi labina xo. School ko di salim tok puut pana ni caarit labina xo di vazae ni adu guna wuzah akula la school maah guna langaar. Ga wuzan xo a teacher saraga english teacher saraga xo ka ramarat ko ka vazae nia adu gu roxin <hesitation> offer zunum maah ga yaare ziina azere kain offer maah ka piaat offer guna waan gunaskul la sogeri national high. Ni ga nanaam taksart mase kawit na naaf gana believer sait maan ka ramarat ko ka vazae ni nare gu raa- in apepea angkere. Ga suruk a pepa xo gu raa- in ko acceptance letter kuna wuza kula sogeri ma adate di resin a date gana waan pana maah di wokang sait a ticket saraga ga vaazak vut ko ga wut va <hesitation> vazae ko <hesitation> ga wut <hesitation> vazaeing ko nana maan papa. Di raa- in yah madi nanaam taksart yah mase di ramarat yah xo di piat dina redi wetim araan saraga gana waan mah gana skul. Madi izi christmas ka vanong ko january, february xo redi saraga gana waan ko gana kawas la balus. A day waana xo di wut yah di waan ya di resin ni la balus ko ga kawas la balus ko ga waan ko. Go waan ko la moresby xo ga skul ko Ga waan ga izi one year ka two years ga vanong ko la skul xo ga wut izi ga wut izi labina xo anaan surugu kuna wuleing ka ko la univ xo kawit ga naaf gana waan panavuna nana maan papa kawit di vaaf dina waal ya askul fee surugu ka lapuk masrazart maga izi labina xo ga wut la faun ga saleng pokang ko ma ga wokang amun part time wok farawok la store la gaai wok ko maa ga izi la toun wokang amun part time farawukgai waan labina pule wut wokang garawuk ko ga vazae nana maan papa adu ga soxot gana wule la skul sait kawit na naaf dina resin pule xak ni las skul mas ga isi xo ga izi labina ga wokang farawuk amun liklik hap mun wok surugu ga waan la Ga waan lavas ga saleng iaan madi markating a iaan faraxai amun gum madi we izuf landanaam ma ataan fissoa labina a skul ga wokang grade seven ma eight pana ka roxin adi danaam eh naispla danaam mase madi zuzuf pana madi pilai wana la xon ma la madi saleng gum varaxa aiaan ma amun saan ka varass mase madi waan madi ngangaul la labung ko gait simbong ah nana saraga pah la xon kai ngangaul kana ngangaul gnangaul labung baraaf mase gana Simbong nan wuzan ko gana milaif la xon ko kana vanong ko kana wut kana raxat ni xo madi waan ya kula lavaal madi milaif ya panaran ko madina ravangun ko kana vazae mum nagu vangan fanong naguna vaazak amun knife sinim madina waan la garden dina fazu a kaukau ma abize avada ma naguna klinim amun a yaai lamaskana garden kai grow lapuk ko ma kana bagarapim a garden ma madina wuzah la garden ko araan madi vanong ko madina wule wut ko laraf ko madi wut madi wut ko ni gat lagai mase ga wut kawit na naf gana wokang aza zaan gana wut ko gana milaif beh xo gana milaif kanaf nana ka kuk ganong ka wokim a vanganing ko kana wut tavangun ni xo ma kana vazae taim sunum kuna vanganing ko na gana suruk a Fanganing saraga ga vangan fanong ko- ko izuf ko ga waan ga milaif panaran ko gana navangun papa xo kana vazae nim, mum araan nagu ravangun panaran naguna foldim amum saan sinim nagu milaif pana fanong nagu wut lamanar nagu suruk amun nagu suruk arake ma aiisoar ma naguna klinim ko abina ma madina wokang ko madina rake madina issaar fanong madi suruk ko amun rabis simum madi ko pizin lavas fanong ko madi wut mad zi co nana kana virai xo nagu wut ko nagu wut fangan madina wuza ko dina suruk amun fanganing simum di lis simun ko madina vangan vanong ko ka vazae mum ko nagu ken go Nagu owaan nangu vaktak ko madi waan ko madina falau waan mas palaras ko madina izuf madina izuf izuf izuf izuf vraf ko nana kana wut iru lavas ko ma kana firai xo firai firai firai xo madina wut laxaar xo nagu wan ko nagu senis ko ma nagu ifangan kak mah madi vangan fanong ko kana vazae mum ko tuwa nagu pila xaak la nait labung nagu wan ko nagu izi doxo nagu stori stori ka fanong ma nagu milaif madina waan ko madina izi ko madina stori xo stori stori stori vanong ko madi waan la mun ibaan simun ko madi milaif panaran kak madi ravangun dina waan kak la auran mum varaxai Papa xo madi wan ko madina saripim a laauran kuna wokang ang ah garden fargur madi wan pan- pan- pan fanong ko madi wule wut madi wule wut ko madi zii maa madi wan ko la xon ko madi waizuf madi izuf ko madi wule xo tata ka vazae mum kanaf nagu wut ko kanaf pana pilaiing ma nagu wut nugu wut ko madi izi ma nana kan vazae di wana amun saan kuna wokanging